मैं जु ची लंचा टाइम पर सलाद खांड ज़्यादा पसंद करलु किले की सलाद जू ची उ पोस्टिक वोंदु अर थोड़ा हेअल्थी रंदु अर साथ ही साथ सलाद जु ची उ ताज़गी से भरपूर रंदु अर यमा हमते अलग अलग विटामिन अर फाइबर मिल जांदा जु हमा शरीर ते भोत अच्छा वांदा।